Pos Singapur es exempru dun sitiu qu'ai sessenta añus no era ná i ogañu es una ciá-estau mu desenroau, mesmu ena tenología i ena economía. No sé si la custión delas libertais la llevan bien peru creu que es país menus religiosu o más laicu que los malayus, que los tienin mesmu a renti. Es lo que tien el passu palantri i patrás, porque están mesmu nel passu de Malaca. Tolos barcus que van de China pa Uropa passan por Singapur.